Manahaky anizao ñy tantaran'olo raiky e: -Tea mañaparitaky lamôdy avao ñ'asany. Kanto ñ'añarany ampela toy ,mipetraky aminy tanà raiky toy ao ;i olo mahay asa taña ,olo nianatsy olo mahay raha <shushes> ,lafa ie tsy manam-potoa tsy manandraha atao ,mamboatsy siky avao ñy raha ataony ,mamboatsy lamôdy <shushes> maro o ;reñy amizay ,aparitany mbaombao ,ataony ñy hahataitaitsy ñ'olo, ñy hahasarik'olo aminy ñy raha ataon'iñy.